Ɨó nu nuyujaá ntokó ja ku ntukú, te ɨó nuyuja nuyuja kua'á ku in te ɨó este ja ka kaán nujáánu jin, te ɨó ja ku este nui'inɨ, ɨó ja ku nu iñá ka ka'an jɨón inká, ko mani ntuku kú, ɨó ja ku nukájí, nukájí ntikuáchí, nukáji nticho'onto, nukaji nukaji xinañúú nannitu inka yuan, tɨni nu nukaji ɨó.